ནག་ ཕོཆོས་ བཉི་ཤུ་ ལོ་ སིང་ དེ་ ས་ཤ་གི། དུ་ ཁབ་ ས་ ཨིན་ ཁ་མི་ སུ་བ་ ཆེ་ ན་ དེ། སིང་ དེ་ ན་ ལྕགས་ཆི་ ལོ་ཚེར་ མང་པོ་ ཅིག ཐེན་ ས་ ཨིན་ སིང་ དེ་ ལོ་ ནམ་ ཕོ་ མང་ ད་འོ། ཀཔོ་ ཡེཤའི་ དེ་ ཕྱ་ ཏི་ དེ་ ལོ། ལྕགས་ཆི་ བཉི་ཤུ་ གྱང་ མང་པོ་ ཐན་ས་ ཨིན། སིང་ ད་ ས་ན་ ནག་ཆ་ ཁ་ ཡང་ ཀོམ་ ཀོམ་ པོ། ནག་ཆ་ ནུབ་སེ་དེ་ ལྷལ་ ནག་ཆ་ ཁབ་ ཐོག་པོ་ ཡང། དན་སེ་ སིང་ དེ་ ས་ན་ དེ་ ནག་ཆ་ ལོ་ ནེཀན། ཐང་ ན་ཆ་ བཉི་ཤུ་ ཁན་ ཡང་ མེ་ཆུང། ཨོད་ ཕྱ་ ཏེ་ གི། ནག་ཆ་ གི་ སིང་དུ་ དེ་ ཁ་གི་ ཆུ་བཙུ་ སབུ།